Kañum duu yo njamndi hammpirndi ɗereeji. Sa a hawrindini ɗereeji ɗii tan, a ñoƴƴan ndi udditoo, ngaɗaa ley hunko mayri ɗereeji ɗii ndi udda. Walla mbiyaa ndi nannga faa tekka. So nanngii tan ɗereeji ɗii kaa caamataa, caykitittaako kasen.